Ngënko nganjeej ngëncëlëna bërëm ţí bíwín <noise> ací: ngëfúkú ngí, <hesitation> ngëfal, ngëngul, ngëncarëcar ngonko kancëlëna bërëm, ngëntúmp ngonko kancëlëna bërëm, ngënko pënţaţ ngí ajá ngëncëlëna bërëm. Uncí mënjeej ngëfál ngëmënţ ngun ajá ngandoo ngëmpën kafer fora ná ngëntúmp ná bërëm ngancëli bá cëli ná bërëm meenk umpën kafer. Leengí uncí mënjeej <hesitation> ngënko pënţaţ ngí umënţun kak upurir pëncí kafer uncínt pënde ngëboopal waw, pënde ngëboopal. Ţuloŋ ngëloŋ ací ngëñáal ngí, ajá ngënde ngëñáal kak waw. Ngënko ngëwíţ ngí kak ajá kakande ngënko pëţaţ ngëloŋ ngël. Angënjënk ngëmënţú ngun bërëm ţañ uwí joon ngëwína, unjënk cëlina bankëcëlina pënak otúk ţun umoba duko. Konak bërëm ţañ dí umpurësir dun pëncël ojáka okoo <hesitation> pën bandeela unde kowí unde unjënk caraţ pëncëlëna pënak.